ho dimiyan ba sɛro bianɛ ya'ire sin apoba sɛrobia wure ba babɛro boni uwe <hesitation> inbɛ daba wure ma'a citer nibe watinɛ mɛ <hesitation> le berger allemand hoɲa a intelligent lo berger allemand ho'a intelligent lo baleine ho'a intelligent <hesitation> lo dauphin hoyan a très intelligent ho'a intelligent <hesitation> ba bia cruru mimi ba'a intelligent obɛ mare